Kamena mats tua mats mar ken hahusi iahana han tam lam turu hamana turu tubu mulam imanasa. A tahol te posana. pien a tetenei. katun pan has iha hagone meyen. I telama. telama. te antuemi romana. amats palabina nonei amats huata tara man ka ti hi- hagono nemu tubu mulam i manasa e pile kap nua neyer. kaba mats palabi tale mue. eba hamanasa neier. Aha? Relu hamanasa talerumu u style turu hiaka tara puati romana. barate tulaba tala nera man mar kato ni manasa. Manasa koru. tara te posawi a tahol. bate hihasus nama. tania las ma te pika men. Te pika tania talasi ma tahol. ha agono hamanase ruma man iena pan. a poum. a hie. a kori. a reki te noeiera galapien tara puati romana. Na te nou menien a kalu tehi tul tara pien. Elama. hitul ma tara pien bete lanama te lanama. a iena pan kate ha tambu meien a tahol tara puata te pika wemen. bete laname antuena temi posa wanen. posanen aman hihagono tara mankeni ela nua lasina. Ma kapa pokonei. bante lanama. lnama. na pposa nama. hi hasuus tala nama. e lana manana keni a lanua lasina. ha tambu kabuei aha?A man len a pan. a wuma kapits, a puku. u pipiana na te taptapuraha winu tuenrei ti nou meneieni a to halio ti hihasus u tangini no sihisihi. u sihisihi tuenrei e taptapuraha. A baki tuenrei makmak ne marmarara. U sela a wuma kapits na man pipiana hasturu tuenrei na puku. Tara poum a hie- kosu toroso. Ti ha tambu kabuei ra u tuburara mankeni. ga te ranga gulalia. para kaba imanasa hene tuburare pile kap hanigantoa nemen. Te lama. romana tala brei kute tala reru hiaka barte ba susul tala nare man markato turu tuburara. Tara reki te nou haserara romana. sait turu lotu has. a reki u namnamei u goagono tere iesu. e tor tsuga korunena ken ka tara reki te hueier ara. A reki. u kosu. goni. u husa Nonei a ka ti hagoagono meio tuburara man keni egima salase i ba te nou eier. Kalasi tego ha matot koruilu a tahol te posana ba te hihasusina i romana. poati romana. mamana ken kate tuhana nama. a taina ka te tuhana nama tana ken siki a omi te tuhana nama lue napine luba ne moen. tana ken ka te tuhana nama. Ara tohalio re romana. re ma napin luba nerien. Taraha re nigara te hipus warou ra. gaba poata tegi hamatsku kopis memeira naha. ra ma napin hamatsku kopise rowi ien. A mats ka lasi te ranga hatagala koru gi alia. manka ti hi ha gono nemu tubu mulam i manasa. Man iena pan te pokei gula lia. Sele na baki. U sihisihi. u hineis has. mats palaina mats hineis haste heruerara tara poati romana. a pien a tetene. ma tahol ti hihasus i ron ha guagono koru i manasa. Turu hineis te ngueri u pukpukana. a pien a tetene. ma napin ha nou memien. te saputu mena tuenreina pien a puk. wanken mera. no pinil. te nou meia tahol te hihasusina u lout na pien a tetene. ti hanoueio lout. Tana pien e nigano. ta i e mua. a re ateira solo te pueriu hiaka lue ateisilemen ema niganei. ma pase neien. <hesitation> te lama te lama te lama. tuburarei Tuburarei manasi ma lue mei ta maman ta ken siki. tuburarei manasi pan gogoso nitua mema i nou pinpino a kannou turu tuburara. Kannou turu hiake tasu talanama tara puateni. ba te ha hine hatagala patu talaner. man marken ka reka. tarasil hanige balute ma (kato pis)katon pisin nemien. Tsi nats ha? Nats reki nats sela natsi mera nats pukpukana natsi lout nats naha. tapala bani balute tarasil tune malats pelu nats hatego nou i lu turu mamanu lan ba lu tena nigamou ba pien tena pan ha tsimtsimala has nama ne tsinanen e pan ha tsimtsimala hanigantoa nama balute kankanaha nituam ba nonei haluma tamulu te tara hasno bete mamangil nitua nenolu turu mananu lan te kawamulu tara ni kaka tamulu tara mamana poata.